माछा त मैं थै यथ्यां नी पता लेकिन जु स्टार फिस होएगी या फिर छोटी जन मच्छली जै थैं हम लूना भी कंहदा छन सु मिल जांदी और भी होंदी छन।